Na kaaso kui'i naá, na kaaso manzana naá, na kaaso chikueyuu naá, na kaaso mandarina naá, tondo taka lo iyo naá, nde'ya kɨyɨ, nde'ya kui, nde'ya jnuño, na ki <hesitation> o kaaso. <noise>